Kereyon duu honono bikki nii tan. A winndan kaa kereyon kañum ana tosoo caggal muuɗum, ɗo tawan gom tosirendo ana ɗon tosaa. Kañun duu settete. jonkaa so ko winndirtee koo timmii tan, a tawan leggal ngal waajibi so wanaa cettoɗaa ɗun. Aɗe waawi wiindude aɗe tosa, caggal a woofii.